Mii sɛŋ kpɔ́ wɛli a ma ŋá wɛli a mii a ɣele-wàla kpɛ́ni fêi <hesitation> kɛ̀ɛ a woloŋ nee kɛ̀ kula su, ŋá kɛ née polu ŋa lɛɛ pai kɛtɛ. Kwa kɛ li kúkpalaŋ-ŋa, kwa li kpalaŋ-ŋa, zɛŋ ŋa kɛ nya ɓa tâi tí ma- tâi tí ma kpîŋ kpîŋ ɓa nɔ́ kwa kɛ mii da m̀ɓa ɣili ɣele-wàla a kɛ̀ ti, dí ŋ̀anɛɛ kɛ̀. Dí ŋ̀anɛɛ kɛ̀ dí dɛ́ɛ kùpɔ naa a kɛ́ɛ ku mii. ŋ̀anɛɛ da kɛ kpîŋ ɓa kpɔŋ. Da kɛ̀ tí dɛ̀ɛ ku mii kwa kukɛ- kukɛ fòlo maa kpɛŋ kɛ̀-ní fòlo a kula tí dí ɓa ɣili kɛ́lɛ ɣele-wala zɛŋ kwa kɛ̀ mii tâi támaa nya ɓa manaa da mànaa tóu-ɓɔ kɛ̀, ɣele-wala pɛlɛ ípa manaa tóu-ɓɔ kɛ̀ i dɛɛ ɓɔ̀ ŋa pa mii, pulu fa ŋɔnɔ kɛ̀. Ɣele-wàla mii sɛŋ kaa tí nyaŋ è kɛ̀ kpɛ́ni fêi kwa kɛ̀ tii fɛɛ ku manaa si naa. Kunaŋ a kɛ̀ ǹyɛɛ fɛɛ ku manaa si. Kwa kɛ̀ dii kélee kɛ́ kwa kɛ manaa si gwaa kélee. Kpalaŋ kélee kwa kɛ kwa manaa si na gbilee kpîŋ a kɛ́ tóo pulu- kwa kɛ̀ tóo nua da káa pa ku díkɛ ku fɛli da pa kpîŋ díkɛ ku fɛli díkɛ ŋumɛ dikɛ naa dí- dí lóo díkɛ- díkɛ manaa ŋuma kpɛ́ni fêi núui támaa dífa wɛlii dí tii kɛ̀, kɛ́ɛ ɣele-wàla kélee kù manaa a kɛ̀- da kɛ́- díkɛ ɣili a tóu-ɓɔ dí wulɔ- wulɔ gbɔlii pu maa dí bene la dí kiyɛŋ pu ma. ɓa maa kpɛ́ɛ mii kpáa kɛ nɔ́ tɔ̂ŋ. Fe yɛɛ bɛi pere ŋí kɛ́ɛ í zaâi ŋí da káa naa kpanaŋɔɔ, kɛ́ɛ zɛŋ kunâŋ a kula su nya ɓa manaa da mɔ̀lɔŋ kao ɓa. Kpɔ́ mii sɛŋ kɛ́tɛ ɓa mɔ̀lɔŋ kao ɓa nyíti ŋɔi kwa mii, nya kwa mii a ɣele kélee. Ɣele è ɓoi ífe sɛŋ- ífe mɔ̀lɔŋ kao ɓa mii ní, kɛ́-ní ífe ní ɓa mii ní. ɓa zɛŋ da kélee da mii, ɓa pai manaa mii owei ɣele-wàla a kɛ́ɛ nɔ́ è íkɛ nɔ́ tɔ̂ŋ, é lɛɛ la zu fólo a kula. Kɛɛ e ní ífe ɓa mii ní a pai kɛi a kpanaŋɔɔ. Kɛ́ɛ mii sɛŋ maa ŋuŋ kpîŋ kpîŋ kwa mii a- a kɛ mii a ɣele-wala kwa wɛli ku mii nyaŋ kùkaa mii nya ɓa manaa. Í pa manaa tóu-ɓɔ kɛi, í dɛ́ɛ kpîŋ nîa-pɛlɛi pɔ́ dímaa mii daâi pela. Dílii a láa. Daâi pili pɛ́lɛ kɛi. Sɛŋ kwa mò maa a kɛ́ɛ pulu fe lɛ́lɛɛ-ní ya káa tí. ɓa loŋ kɔri a walaŋ lii a nɛ̃ɛ nyaŋ a kɛ́ a kɛɛ e ŋuŋ kpɔtɔ su a zaai é ítare da pu ma, kɛ́ɛ pulu a kɛ̀ íkɛi ítáre da fa pu ma. Zɛŋ ɓe naŋ, kunâŋ a kɛ́ gɛi tí kpɛ́ni fêi a kɛ́ ku tɛɛ kɔlɔ pɔrɔŋ mu a kɛ́ɛ manaa tóu-ɓɔ kú mii a ɣele-wàla kɛ-ní kwa naa li kwa pa polu kɛ́-ní- kɛ-ní a naa kpɛ́ɛ ɓa ɣili. Kɛ-ní nyíti a pai lɛɛ kù kwôi è lɛɛ la zu dí ɓa ɣili. Manaa ɓe dí kù kula zu. Nyaŋ ɣele-wàla mii sɛn lɛ́lɛɛ ka tí. Ya kɛ́ nyíti mii, a ní ífe kɔ́lɔŋ nɛ̀lɛɛ ikɛ- í da zu gɔ́ɔ. E ní ífe manaa kɔ́lɔŋ, da manaa su gɔ́ɔ e li nɔ́ a kpono íwulɔ gbɔlu gbɔlu pu ma kpaa máŋ wulɔ kole, kɛ́ɛ nyiti a kɛ a wùlɔ gbɔlu kpɛ́ni fêi kukɛ́ kpɛlɛɛ. Wùlɔ gbɔlu da káa bu ma ɣele-wàla díkɛ a dóu-ɓɔ. I máŋ zeɣe pani su è làa, í máŋ dɛ́ɛ ǹoloŋ pɔ́ a mii a pela. Nyiŋi-ŋai kélee ɓe nya ɓe kunâŋ ní díku kula la zu.